Da kor ewimber bi, aberwa bi a ͻyɛ pokͻnyi hun bͻdambͻ a nna nkransɛm bi hyɛ mu. Na oyii nkransɛm no kenkanee no, nna ͻyɛ ͻdzefo owufo bi a ͻdze ne nsamansew ahyɛ dɛm bͻdambͻ no mu. Na ͻkyerɛɛw kaa nkransɛm no ho dɛ, nyimpa a obohu dɛm bͻdambͻ no nkͻhwehwɛ n'ekyir kwan, bea a ͻno fi na n'egyapadze a ogyaa no, ͻmfa. Na fitsi hͻ no, aberwa no bɛyɛɛ ͻdzefo.